ut ma avibingda, da bes a usek ut de bes drem nacautha mathamun. Ut du drem nacua autha mechamen, daka ma thangnechameta thava mechamen da abes ut drem nget. Athie de bes ta drem de ut athe ma chlam umecha lugut necha ve kama tha ngn echa met, du ut drem nama athavemechamen ura ma gicha mecha men ini ma chama ura metkena ura cha ma gi cha ma tha va mechamen a chama kirakena ura chama gicha athava mechamen da bes ut drem na nget. A rurcha na the namek ma enama pomio chena ura choia pache vik da bes ut drem navtheva mechamen duk klan choki ut mo ut dream na authamechamen gana, de mamer cha sik utdrem de chlan cha uthi nari cha a rucha ithak tik kachamen du utdrem cha a mechamen a vangbik da tha ta men klan de thik. Daka abes utdrem da sik a bes mamar utdrem bes ut drem a sik kata menmunia. Duk klan da ithik cha sik ut drem na cha ma mechamen ngmo abes. I ut de autha mechamen doki nget nges doki chama chlana, thango meta doki atha va mechamen nges doki chama arurcha ma vengem ma cha ma git cha nemo ma utmo ma ut natne ve kama, a bangnem da i them dik ma ngve mini ivet ki, autha mecha mechamen de bes a chlana. De vadi mamar a chlan cha uthi velek cha a mechamen ngna mor du drem cha vadi uthi velek cha uthi nari nget. Nganmo de vadi uthi nari nget diva. Ugu drem na nget diva sik kule de uthi nari cha a rucha ka ta men klan da ithikae, da udrem cha tha tamen cha cha ve chaimu chugu ura ave tha tek samuk ura ave cha tamen cha che ve leng ut ura cha sana. Dak klan ia, ut drem na nget de mamar cha ut drem cha, cha sana chlan da ithik kuger klan de ithik ka tam no en sen ngo ura menc cha. Daka sik ka abes ngia drem da sik a bes ngia drem ithames diva sik klue de cha valeng ngo ura cha sana ngo. Duk klan a ngadrem na autha mechamen utmo much ave chlan a bes ut drem, utet pachames du a bes mamar arur cha de cha tha tamen a vi de tha tamen na thaeva mechamen do choki ut do choki ut tamen avi da abes mama a chule ut glemna nana ngia drem cha utmo da abes utdrem na autha mechamen gana. Muchavres de ma na mana ut ngia lu mu chaves de gualiki man kia imet lugut na va ut ut mo ma ugn mo ugn met lugut necha vet kama tha ngngmen. Ki de abes koiku cha cha drem ng chama thang metia atha va me chamen di cha drem de menamen achalan de sik ka a charocha ka tamen seva chi de bes kina mechamen, manaman na chide chia drem a den den igel bechi a sik kia tha men klan menia i abes kia drem na autha me chamen abes kia drem nava a thevam echamen. Klan ma ingo un aunamechamen de cha drem na nget. Daka ma ruracha tha vemchemthamen ma thangng meta de bes kia drem. De chlan, a rurcha chamo de sik abes mamar cha una remnathava mechamen. Duk kusek ma iun de sik mamar clan a unirem na utha mathamun. Da klan avik da kisnea chalan ia chivichi da chiathat klan ngo ma ngo dasa ngua drem ia. Tatamen klan de ithit de vedi uvalek cha ngo thamen nechama methamen a rurchaes vadi ngu velek a ngu nari amatha men diva ngu rem nacha nget koki diva sik kule ngu rem nacha nget du ngia tha ngia tha nget koki.